Si’ parru di la metropolitana, pensu subbitu a na cità granni cu miliuna di genti. Pensu a lu curriri di li cristiani chi vannu a pigghiari la metropolitana pi jiri a travagghiari, oppuru pi riturnari dintra li so’ casi. ‘Nsumma, pensu a na vita d’unni si curri, d’unni puru un minutu di ritardu ti fa jiri lu sangu ‘n testa, sempri assicutatu e sempri cu l’ansia di nun arrivari a fari na cosa.